मेथे एक जरूरी बात पर आप सलाह चैंणी चा। मि भुनो छौः कि अगर मि कुवी काम शुरू कौरू ना त वाः मां कि किं चीजा जरूरत प्वाडली। जन की मिन एक दुकान खुना सुचणो छौः। त मि थै क्या क्या चीज कन चैंदी ज्यान की मेथे बाद मां क्वी दिक्कत नी आ।